Enay bungeda? Hikr aye kotu lon agie kaga feska buterie? Aye kotu feska buter mou fa neti netr fa kabka eadur fa shoier ka alir fa nouge en tiu samil tou fa touir geli ga fa gelr lakin buter buter aye kotu feska buter mou yani hikir fa buterie? Wida gon ayga shorti kessi kani fa cam crou log fa butars aykoto anga wala wala wonda wonda eskid la wanda wonda fa cam crou nafirosa kira gon tani fa kar